Ôreze ada mundugã gunna ndo dohoo yadundu čîki, <noise> aŋgal du aŋgaltundu čîki <noise> kûdi-ĩ ni aŋgaltu čîi, ôrozi gunna, ôrozi guru ni zaɡa maša hunã čubĩ čoŋĩ toi di aŋgaltu čî, gudi-ĩ ni zaga ôrdi hunã muro hi su toburrunãà yayi yidai aŋgaltu čîi, <hesitation> dûguli-ĩ na ni gunna ôroze guda-ã su hidendîe ŋadu gunna gudi-ĩ hi yayi čîi. Ôrozi gunna <noise> ôroze anna-ã, anna-ã četã bugã taa yadundu yugondunãá noo, ôroze gudi turo turo ho čubĩ, mulayunu čubĩ gunna yadundu čîki. <noise> turki-ĩ ni zaga yina huna čubĩ yayi yidai. Dûguli-ĩ ni to muro, zooru-ã ni to muro, yunu gunna, ôroze ada gunna yayundu yidadi. Yoo mûši-ĩ ni zaga aũ walla ôrozi muro hi čubĩ <noise> yunuyinã <hesitation> yayi yidai.